<hesitation> Karazagna dinôzôro, dinôzôro zany ndraiky ts- tsary hitako zainy fô am'tele ndraiky za mahita misy karazany maromaro misy le geda be regny, avy eo misy helihely fô za tsy de nahita izy igny loatra ndraiky.